ठंडियों मा कैप हवेग्याई धूप थै बचौणा थै। बीनी जू हवेग्या सर्दियों मा। समर हेड हवेग्या धूप से बचौणा थै। हर टुपली एक उपयोग च मोसम हिसाब से या अवसर हिसाब से।